Ajan yu ta xatanini kadai tangu iin tiayá kui yo'o, a tiayá kua yo'o, ta rapidoni kuata, ta ha a an akaota acompañar xin lia, lia ha a an. taxajo ichí, ha a an. iin nrivi, nrivi yú, ta na nakuni ku kaoña acompañar xin salsajan ta rapido ni ku'a ha i tona kono na kadao lia tiyá yodo ta kaoña acompañar xín lia ha a an. lia ti iki, ta xian jan ta xa yaó xhin lia yuxa a iin té a iin café, ku kaoña acompañar xhin an jan.